काइटेच्या बद्दल चितला काय मका माझ्या लहानपणाचे यादि जागे जातात। मी लहान असताना माझ्या भावाभैणी वांगडा काइटे उडयि आसलय, पण केवत मजो काइटे उडा नसलो। काइटे फ्लाइट होयो मकर संक्रांती वेळार खूप फ्लाय करतात म्हणजे ते तशी प्रथा असा, धाकटी भुर्गी प्लस व्होडली मानसा सुद्धा उमेदिन समकी काइटे फ्लाय करतात, मगर तेंका निभार बी काय लागत। सगळी मेलां टेकों आनंद घेतात।